जूता, जूता तो नरा प्रकार से रेवे, जूता छोटा भी रेवे। जूता बड़ा भी रेवे <noise> जूता महंगा भी रेवे जूता सस्ता भी रेवे। सस्ता जूता कम चाल जावे, मेंगा जूता ज्यादा चाल जावे । अर काई बार अपहाने जूता का फीता बांधता नि आवे। तो वे फीता कोई भायला से पूंछा गा या कोई भाईला से बंधाडांगा। नितार आफ़न मोबाइल में भी खोज सका। <noise> जूता ये फेर के आफ़न दौड़, भाग, रनिंग कर सका। कई भी प्रोग्राम में जा सका, जूता म ज्यादा दिक्कत नि आवे। आफ़न शादी में डांस वांस भी कर सका।